gæti þurft að endurgreiða ellilífeyrisþegum

vegna mistaka við lagasetningu Landsréttur dæmdi Tryggingastofnun í dag til að endurgreiða lífeyrisþega

síðari umræðu um þriðja orkupakkann hefur verið frestað til að önnur mál komist að forysta flokkanna við ætlum ekki að vera ruslahaugar ríkari þjóða segja stjórnvöld í Malasíu og á Filippseyjum sem nú hyggjast skila hundruðum tonna af plastúrgangi meðal annars til Kanada að óbreyttu þarf að loka

yfir vetrartímann næstu ár þar til

fyrir nýjum stígum

vinsældir staðarins um þrjú hundruð þúsund komu í gljúfrið í fyrra

hins vegar ekki jafn heppnir

mun kaldari en

mistök við lagasetningu gætu kostað ríkið fimm milljarða króna Landsréttur dæmdi í dag Tryggingastofnun til að endurgreiða ellilífeyrisþega tveggja mánaða skerðingu á bótum þar sem lög hefðu ekki heimilað skerðinguna félag eldri borgara gerði athugasemdir við frumvarpið

áður en lögin tóku gildi fyrsta janúar tvö þúsund og sautján tóku gildi ný lög um almannatryggingar við þá lagabreytingu voru bótaflokkarnir ellilífeyrir og tekjutrygging sameinaðir undir heitinu ellilífeyrir í gömlu lögunum var aðeins heimilt að skerða það sem hét tekjutrygging og við nýju lagasetninguna voru gerð þau mistök að setja ekki inn ákvæði um að heimilt væri að skerða það sem héti ellilífeyrir eftir að mistökin urðu ljós

var lögunum breytt breytingin tók gildi í mars sama ár þá var heimilt að skerða bætur vegna greiðslna úr lífeyrissjóði og annarra tekna engu að síður skerti Tryggingastofnun bæturnar allan tímann Sigríður Sæland ellilífeyrisþegi fór í mál við Tryggingastofnun ríkisins og stóð Flokkur fólksins að málsókninni Sigríður tapaði málinu fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur en Landsréttur sneri dómnum og dæmdi henni í vil í dag

er gert að endurgreiða Sigríði tæpar fjörutíu og tvö þúsund krónur sem þeim var ekki heimilt að skerða bætur hennar um á bótum ellilífeyrisþega í þessa tvo mánuði árið tvö þúsund og sautján er um fimm milljarðar króna sem ríkið gæti þurft að endurgreiða

Félag eldri borgara gerði tvívegis athugasemdir við lagafrumvarpið árið tvö þúsund og sextán og svo eftir að lögin tóku gildi

og sautján þegar við bentum Tryggingastofnun á það ósamræmi sem er í þeirra túlkun

og svo lögunum sem voru samþykkt og komu til framkvæmda tvö þúsund

sem Félag eldri borgara hafði jú varað við áttu að vera til einföldunar á lögunum um almannatryggingar en við sjáum núna hvernig sú einföldun var

og og er menn náðu ekki að halda utan um og þetta var framkvæmdin hlé hefur verið gert á síðari umræðu um þriðja orkupakkann til að koma öðrum málum á dagskrá Alþingis formenn flokka reyna nú að komast að samkomulagi um önnur stór ágreiningsmál sem bíða afgreiðslu ólíklegt er að umræðum um orkupakkann verði frestað til næsta þings heilbrigðisstefna til ársins tvö þúsund og þrjátíu umferðarlög hollustuhættir og mengunarvarnir voru meðal þeirra mála sem rædd voru á Alþingi í dag síðari umræðu um þriðja orkupakkann var ekki framhaldið í fyrsta sinn síðan um miðjan mánuðinn en forseti þingsins og formenn þingflokka komust að samkomulagi í morgun um að taka

málið af dagskrá í bili til að hleypa einhverjum af þeim hátt í fjörutíu málum sem bíða afgreiðslu að

hitti formenn flokkanna fyrir hádegi þar sem þessi mál voru rædd og svo virtist sem nokkuð góð samstaða væri um að halda samningaviðræðum áfram halda áfram að ræða á þessum nótum samkomulagi um pakkana sem hafa beðið núna í langan tíma þá yrði orkupakkinn settur aftur fyrir en á þessu þingi

afgreiddur það mál er enn óleyst það er náttúrulega ekki búið að nást samkomulag í neinu við erum bara að tala saman

og á meðan það samtal er í gangi er fullkomlega rökrétt að skera aðeins á hnútinn í smá stund ertu bjartsýnn á að umræðunni verði frestað enn frekar eins og þið hafið farið fram á ómögulegt að segja við sjáum bara til en

að fara af stað einhverjar viðræður og það er alltaf gott forseti Alþingis undirstrikar að

bíði einungis tímabundið á meðan samtöl flokkanna standi yfir ef þau skila ekki árangri þá erum við á sama stað og þá byrjar bara sú umræða aftur er búið að taka ákvörðun um að afgreiða orkupakkann á þessu þingi þó ég get ekkert sagt um

í þessum samtölum núna hann er bara á sínum stað á dagskránni en við ræðum hann ekki í bili heldur önnur mál formenn þingflokka funduðu á ný með forseta seinnipartinn þar sem farið var yfir mál sem samstaða ríkir um og hafa verið afgreidd úr nefndum formenn flokkanna ætla að hittast um helgina þar sem stóru ágreiningsmálin verða tekin fyrir eins og frumvörp fjármálaráðherra um þjóðarsjóð sameiningu Seðlabankans og Fjármálaeftirlitsins og frumvarp sjávarútvegsráðherra

um fiskeldi sérðu eitthvað fram á hvenær þingstörfum lýkur í sumar nei þá værum við komin langt fram úr okkur bæta einhverjum dögum við vonandi dögum en ekki vikum lausn virðist vera í sjónmáli í áralangri deilu nokkurra

meðal annars við stjórnvöld í Kanada um endurvinnslu á plasti segjast ekki hafa áhuga á að

ríkari þjóða í áraraðir hafa vestræn ríki sent plast til ríkja í Asíu og Afríku til endurvinnslu undanfarin misseri hafa staðið yfir deilur vegna flutninganna vegna þess að bæði yfirvöld í Malasíu og á Filippseyjum segja sendingarnar hafa innihaldið umtalsvert magn af blönduðum og hart hefur verið deilt um ruslið mánuðum og jafnvel árum saman Rodrigo Duterte forseti Filippseyja sem er alla jafna ekkert sérlega orðvar maður lét hafa eftir sér að ef stjórnvöld í Kanada tækju ekki ruslið sitt til baka sæi hann sjálfur um að sigla með það yfir hafið og sturta því í sjóinn við Kanada það hafi haft úrslitaáhrif skal ósagt látið en alla vega á nú að skila hundruðum tonna af rusli það má eflaust velta fyrir sér umhverfisáhrifum deilunnar í heild sinni plast sem

flutt inn til Kanada Bandaríkjanna Bretlands og Ástralíu er sent þaðan til endurvinnslu til Asíu nú þegar ljóst þykir að plastið var ekki allt meiri umræða hefur verið um þessa aðferð við endurvinnslu undanfarið sérstaklega eftir að Kínverjar bönnuðu í fyrra allan innflutning á ábyrgð fólks í ferðaþjónustu er mikil segir jarðfræðingur hjá Náttúrustofnun um ástandið í hellinum leiðarenda grípa þurfi til aðgerða til að vernda hraunhella búið er að

brjóta flesta dropsteina í hellinum leiðarenda og krota á veggi eins og fréttastofa greindi frá í gær ótal ferðamenn hafa komið í hellinn á undanförnum árum en þegar nafnið er slegið inn í leitarvél Google

koma upp fjölmargar vefsíður sem bjóða upp á ferðir í hellinn sem og ráðleggingar um hvernig á að komast að honum upp á eigin spýtur ferðaþjónustufyrirtæki bjóða upp á ferðir með leiðsögumanni og kosta þær um tíu þúsund krónur á mann stjórnendur þeirra ferðaþjónustufyrirtækja sem fréttastofa

ræddi við sem bjóða upp á ferðir í hellinn vildu ekki ræða um umgengni um hellinn fyrirtækin hafa ekki gert neinar ráðstafanir til verndar hellinum ábyrgð ferðaþjónustuaðila er mjög mikil það þarf náttúrulega að passa vel upp á þessar gersemar sem við eigum og það er ekkert sjálfgefið að það séu hundruðir manna sem fara niður í sama hellinn á hverjum degi ef eftirlitið er ekki gott og það

skort með hella á Íslandi

vinnur nú að áætlun til þess að vernda hellinn og bæta aðstöðuna hraunhellar eru verndaðir samkvæmt náttúruverndarlögum og segir Lovísa að næsta skref gæti verið að friðlýsa þá ástandið sé svipað í fleiri hellum og grípa þurfi til aðgerða strax

ferðamála sé fjármagnaður af ferðaþjónustufyrirtækjum nýta ætti styrki úr honum til að bæta aðstöðu við og í Donald Trump forseti Bandaríkjanna hefur boðað álagningu tolla á allar vörur frá Mexíkó frá og með tíunda júní

hækka þangað til Mexíkó stöðvar straum flóttafólks sem kemur ólöglega forseti Mexíkó segist gjarnan vilja vinna með Bandaríkjamönnum en hann bregðist ekki við hótunum forseti Bandaríkjanna nýtti líkt og oft áður Twitter til að boða auknar álögur á vörur fluttar inn frá Mexíkó ástæðuna segir hann skort á samvinnu stjórnvalda í Mexíkó við að stemma stigu við fólki sem reynir að komast yfir landamærin til Bandaríkjanna án þess að hafa til þess tilskilin leyfi Bandaríkjaforseti deildi þessu myndbandi sömuleiðis á Twitter fyrr í vikunni myndefnið

við El Paso í Texas yfirvöld í ríkinu segja að hópurinn hafi talið fleiri en þúsund þetta er fjölmennasti hópur flóttafólks sem hefur freistað þess að komast yfir til Bandaríkjanna í einu svo vitað sé forseti Mexíkó segist sannarlega vilja vinna með Bandaríkjamönnum þó hann bregðist ekki við hótunum

mannréttindi þeirra sem landamæralögregla Bandaríkjanna hefur í haldi hafa einmitt verið talsvert í umræðunni fimm börn hafa látist í miðstöðvum við landamærin síðan í desember í fyrra

opnað í dag en það hefur verið lokað í fjóra mánuði vegna átroðnings að óbreyttu þarf að loka gljúfrinu næstu ár þangað til fjármagn fæst til að leggja nýjan stíg það er ekki alltaf svona í fyrra heimsóttu staðinn í kringum þrjú hundruð þúsund manns sem er um tvöföldun á tveimur árum vinsældir

tónlistarmaður heimsótti staðinn og gekk til að mynda á þessari klettasnös hér en gljúfrið hefur verið lokað síðan í byrjun febrúar við þurftum að loka til að geta gert við jarðveginn bæði göngustígana og grasið sjálft votlendið vinsældir hafa aukist mjög mikið þannig við erum einfaldlega að fá fleiri gesti en við áttum von á vegna ásóknar

á rauðum lista Umhverfisstofnunar gljúfrið hefur verið lokað obbann úr vetri undanfarin ár í landsáætlun umhverfisráðuneytisins fær staðurinn fimmtíu milljónir

til að leggja nýjan stíg meðfram gljúfrinu þangað til má búast við að staðan verði óbreytt nokkuð er um að fólk fari inn á svæðið þrátt fyrir að það sé lokað en snúi síðan frá þegar í ljós kemur hvað stígurinn er illa farinn landvörðum til að komast inn á svæðið erlendir fjölmiðlar hafa haldið því fram að undanförnu að sé að einhverju leyti um að kenna ég myndi segja að

væri ákveðin einföldun hann vakti mikla athygli á staðnum og gekk hér um og tók fallegar myndir en svo er þetta líka fallegur staður og ekkert mál að komast hérna að

í Bandaríkjunum þetta er í fyrsta sinn í níutíu og fjögur ára sögu keppninar sem svo mörg deila með sér sigrinum

þau voru upphaflega fimm hundruð og fimmtíu sem tóku þátt í árlegri

í Bandaríkjunum úrslitin voru í gær en þá voru keppendurnir orðnir fimmtíu

á orðaforða keppnishaldara heldur var dagskráin komin talsvert fram yfir sýningartíma á sjónvarpsstöðinni það varð úr að keppninnar gerði þær breytingar að þau átta sem eftir voru áttu öll möguleika á sigri tækist þeim að stafa hátt í fimmtíu orð samtals hárrétt

skemmst frá því að segja að prófraunina stóðust þau öll og voru átta talsins sem fögnuðu sigri það hefur gerst nokkrum sinnum að tvö hafa deilt með sér sigrinum en aldrei fyrr í níutíu og fjögur ára sögu keppninnar hafa

fór að flytja inn ýmsar matjurtir með Norrænu æðið hefur breiðst út og nú fá fjölmörg austfirsk heimili

í viku hverri sumt sem kemur upp úr kassanum er framandi og kallar á leiðbeiningar í bensínsjoppu orkunnar á Seyðisfirði er búið að byrgja glugga með kössum undan ávöxtum og grænmeti þegar okkur ber að garði er búið að setja upp markað til að selja

afganga það sem ekki fór í kassa til heimila þarna er að verki en hann flutti frá New York til Seyðisfjarðar og stofnaði vinsælan

á Facebook undir merkinu Austurlands food

og það sló í gegn nú flytur hann inn um tvö tonn

viku og allt að hundrað og fjörutíu heimili fá kassa auk veitingastaða

þetta hefur bara góð áhrif við borðum meira af grænmeti og

ávöxtum og þetta kemur alltaf svo ferskt og fínt ég veit ekki hvað þetta er þetta hef ég aldrei séð áður

eins og þetta séu einhverjar kartöflur í sumar þetta er mjög vinsælt og

alltaf þegar maður mætir í vinnuna þá er alltaf verið að diskútera hvað hafi verið í kassanum

mun kaldari en

svo að sólin skíni ekki á mig í augnablikinu hérna á þaki Veðurstofunnar þá hefur maí verið óvenju

er þrædd pappírsörk sólin varpar svo geislum sínum á kúluna frá mismuandi horni eftir því hversu hátt eða lágt á lofti hún er hversu mikið er brunnið stundum er ekkert brunnið hversu mikið sólin hefur skinið þann daginn í gær var vart ský á himni í höfuðborginni þar var sólin eiginlega allan sólarhringinn á lofti nema síðustu tvær klukkustundir hversu margar

hafa verið í maí það eru komnar tvö hundruð tuttugu og sjö stundir og það eiga einhverjar eftir að bætast við í dag kannski um það bil tíu

sjáum til hvað það verður skýjað í

í maí í Reykjavík

þetta er mun meira en í fyrra þá voru hundrað og fimmtíu stundir í maí þetta er alveg langt frá einhverju meti en það var til dæmis árið tvö þúsund og fimmtán þá voru töluvert fleiri

var sjö komma sjö stig og tveimur gráðum meiri en í fyrra en hvernig er þetta á Egilsstöðum það er einmitt allt öðruvísi en var í fyrra hjá þeim þá voru þeir vel yfir meðalhita það var nánast þremur gráðum hlýrra þar heldur en í meðallagi í fyrra en þeir eru örlítið undir

núna getum við eitthvað spáð fyrir

hvernig sumarið verður nei það er alveg ómögulegt að segja

með níu marka mun

gæti þurft að endurgreiða ellilífeyrisþegum

vegna mistaka við lagasetningu Landsréttur dæmdi Tryggingastofnun í dag til að endurgreiða lífeyrisþega

síðari umræðu um þriðja orkupakkann hefur verið frestað til að önnur mál komist að forysta flokkanna freistar þess nú að komast að samkomulagi um

sem bíða afgreiðslu

við ætlum ekki að vera ruslahaugar ríkari þjóða segja stjórnvöld í Malasíu og á Filippseyjum sem nú hyggjast skila hundruðum tonna af plastúrgangi meðal

annars til Kanada að óbreyttu þarf að loka

yfir vetrartímann næstu ár þar til

fyrir nýjum stígum

í Reykjavík en í fyrra Austfirðingar

nýjar fréttir er auðvitað alltaf að finna á

punktur is veriði sæl og njótið helgarinnar